Wontunen yaani wonn inamaa kitabaf irri nekhethe won birr irr nekhethe irr thathae woinn midhafethu yaani mezaa yaani meza yenann mezan aina birrithi jiraa mezaa khaa kitaba Jira khaa woo irr nekhethethn jira khaa sagale jirah dhub meza kunen yaani wolirii jirjirrah beiane khadibin ghali hamaa khadibin yaani rahisia dhini khaa mapirathi dhini khaa dhahabuathi akhan yaani tofauti tofauti